داسی خواړه چی د حافیظې په ښه کولو کی مرسته کوي هغه په لاندي ډول دي لکه د ماهي خوړل، چی اعصابو ته ډېره ګټه کیي اوحافیظه ډير فعاله ساتې همداسي اوبه ډیرې چېښل، بادام خوړل، چهارمغز خوړل، اوځينې نوري مېوې لکه کیشمیش، او داسی نور د دی وو خوړل حافېظي ته ډېره ګټه لري،